Sipakoan si kerawangjia bu'nag pewomai sacasumiwow metampana ti duaan mapake mobenang cah isangkonang itulelen, wo tu pakiou nai akad tu mingomolimu bundaran nonitumu unjaringanti pata'na wiase binatang binatang se kekanena karna sacamaremusidumangkei manitu lalel ke'ca koropita sacakedangngoitu dai moketeitei ni tu buca ti kina muca witu wuca sepsep na muda' na nitula wukekuatani mbakuasi pakuanti lalawangti ma endose musu musu na mataang uu tataang uu jaring ti jiati sio rumain umpa siwon nilalawangti nuncia ti'i memang sa tou neketet wo sampe kikiana jiabisa bisa nu mapasu tinggi stou. Kanusacade ketet bisa mate karanciati memang kakoneatua bisa juga na bisa na jadi samelek jia sanaan sasapu untapangati keongan melapo unsasaputi peanontu dai mumataan teta'na wiase wusu wusuna la se'lalel se koropitan pokonya siapa mas dumangkoy tuntampanati enonamowi tu.